आजकालके जमानामे सबकुइ दाँत मिस्तियाँ । पहिलेक जमानामे ते कैहदेउ दाँतउँत जेदा नाइ मिसें । मिस्बो करें कहलेतिति पहिलेक जमानामे लट्ठि लैके यनिकि कच्चे लट्ठि काटके उ लैके दाँत मिसें । कुइ कैहदेउ कुइला लैके दाँत मिसें, कुइ बारु लैके दाँत मिसें । अइसने करके कुइ कुइ मनैंभर पहिले बाँसके छन्टि काटके फेकुन दाँत मिसें । अइसे करके हम्मर पुरखादिनमे पहिलेक जमानामे मनैंभर दाँत मिसें मुल आजकाल जमाना बदलगेल हे । आजकाल ते ब्रस आइगेल हे आउ जाके मन्जन आइगेल हे । आउर आउर तौरतरिकाके दाँत सफा करना चिज फेकुन आइगेल हैं । तौ यि समयमे मै कैसे दाँत मिस्तुँ कहना बात मै बताइ जाइत हुँ । खास करके मै बुरुस आउ जाके कोलगेट लैके दाँत मिस्तुँ । यदि बम्बुमे जाके सबति पहिले मै अपना मुहमे पानी डारके कुल्लाउल्ला करके सबति पहिले <hesitation> ब्रसमे मन्जन लगैतुँ । मन्जन लगाके मै मजस तिति दाँत मिस्तुँ । जैसेकि भित्तर फेकुन मिस्तुँ आउ जाके बाहिर पाँजर फेकुन मिस्तुँ । सक्कु घैंना कहिदेउ यहँर उहँर चला चलाके मजस तिति दाँत मिस्तुँ तौके जाके कुल्ला करतुँ । कुल्ला करकुरके दाँत सफा होइल हे कि नाइ होइल हे कहिके ऐनामे फेकुन दिख्तुँ । यदि कहुँ सफा नाइ होइल रहता, कहुँ काल्हके खाइल खाना कहुँ चिप्पटल रहता कहलेतिति ओहके फेकुन मै दाँत मिस्तुँ ।